Pewol burini am woole. To ɗon pewol lallay mi waadan limse ted-teddi, mi yaran shayi bandu am voodan amma to pellel wooli hoore am fuddan nawoogo, mi dinga nakkere fuftere. Gaskiya buri am pellel pewol da pellel woola. To pellel wooli kai waday fa se hoore godɗo fuɗɗi nawoogo.